Ñy fomba fandokoa ñ'efitraño: -Mila mana loko teña, borosy fandokoa, mila mana rolà fandokoa, mila mana tafile, mila mana tapy masikiñy, raha iaby reo, mila malio soa rindr'iñe, handokoa ñazy, mila mana gan-taña teña, mandoko any rindry iñy, mba ts mba tsy ho atsiky loko.